وقت فراغي في العادة نحب نعديه مع صغاري، والا راجدة واحدة من الاثنين، يا مرتاحة يا مع الصغار، يا أما قاعدين هيك مرتاحين وعاملين جو مع صغار، يعني ما كانش <hesitation> إنه نحوس بيه التعب بتاع الأيامات الآخرين يعني اللي تعدوا، والاغلب يكون معديها مع الصغار. يعني نقسم بيناتهم الاثنين أوقات الفراغ، ماذا بيا هو كان جال أحسن أنا نخرج نتفرهد وندور، أنا مفهمناش كيفاش.